Ná xuajñuꞌ ge̱jyoꞌ, ste̱e̱, <hesitation> nda̱a̱ i̱mba̱a̱ mbiꞌyuu díí tsigu dí, e̱ste̱e̱, tsigu dí nu̱tha̱nxo̱ꞌ, lo único de no̱ne̱núwíinxo̱ꞌ ñajuun dí enero, <noise> febrero, marzo, abril, <noise> mayo, <noise> junio, <noise> julio, agosto, septiembre, <noise> octubre, noviembre, diciembre.